<hesitation> Mahakasika akanjo hoe <hesitation> perméable na imperméable zao ai <hesitation> izy ai tsy de misy hoe fagnazavana be karankôry ai fô <hesitation> le lamba nagnamboarana ananjy tany le nagnamboarana an'le perméable de lamba le perméable de le nagnamboarana an'le imperméable lamba imperméable de le imperméable zegny efa natokagna spesialy atao amin'andro magnôra.